Edieke owu odohode min ndia uto udia iba k'usen kied. akpa udia emi ndiade edi edesi ma utip mmon ikan. utip mmon ntokon ke mma ndidia esin unam ke utip mmon ntuen oro eten. etem e afan esin ntuen e ayad. esin obu etem e. ekpop eyin edon nton idu me iko esibe esin. etem e etip enem nte ndia e k'utip nda edesi. afa edesi etem edsei oro afia. nda afia edesi oro ndia. oro rbede. ndia usun ma afia efere mkpo iba oro ke nkeme ndidia edieke owu odohode min nsi udia iba ndia edesi oro edi edesi ma mmon ufip ikan ntuen mfiak ndia usun ma afia efere. udia iba oro